<hesitation> Eritsumba engoko injenginje, eritsumba engoko, ingihamba engoko ingasaraku omuthwe, ingasarayu ingihamu ebiri omwakathi, ingahamba amaghetse awahuhire, ingathekaghu omwabafu kwisi omwanyunga enyinene, ingathekamu engoko, inagtsuka eritsupayu, ngindibya ngabirighunza eritsupayu, ingatsuka eritsumbamu eboilo. Amaghetse akibya abirihwamu iyine omwanyungu, inga ingatheka omwanyu eyindi mwamaghutha, kwisi ingatheka omwanyungu eyu nyisanyisa ingathekamu amaghutha. Ingasarira mwesyanyanya nebitunguru, ingathekamu esya esya carot, ingathekamu etangahuzi, ingathekamu akatungurusumu, ingakalhanga. Bikibya ngabirilhangira indi bikyisigha ibyaya, ingathekamu omunyu ingithamu amaghetse, ingalinda yitokome yibere, nganahukulha nayinganalyayu.